A ie la biova, la pagnota, la mica, la ciabata, a ie ël pan ëntëgral, ël pan bianch, ël pan fait u farin-e <hesitation> dë vari tipi 'd cereal e pan pi gros e pan pi cit